مېزيان ډېر منظم ژوند لری هغوی هر وخت په خوارکی موادو پسی ګرزی چی خورک پیدا کی خپل کورته یی راوړی که خوراک غټ یی له نورو میږیانو کومک غواړی خوارکی مواد خپل کورته وړی اوهلته یی دژمی دپاره ساتی میږیان ځانته لاره لری او ټول په هغه یوه لاره ځی میږیان اکثره پرخوږو شیانو باندی راټولیږی